ମନନେ କରନେ ତୋ ଆପନୋ ମିଝେ ଜଂଗଲୋ କାଟିବା କୋ ପଡୀବା। ଆପନୋ କିପରୀ ଫ୍ରସ୍ତୁଥ ହୈବଵ। ଜଂଗଲୋ କାଟିବା ପାଇଂ ଆପନୋଂ। କୋ ଆପସ୍ଯୋ କୋ ପଡାନ ନହୀଂ ଜିଵା ଉଚୀଦ ମାପା ଚାକୁ। ବଂଧୋ କୋ ଅଥଵା ରୋଖ୍ଯା ସାଧନ ପାନୀ ଖାଜ୍ଯୋ ନପ୍ଖ୍ଯା। ଏବଂଗଫେରୀବା ଉପାଯୋ ବରେ ଜତେଶ୍ଟ ଫ୍ରସ୍ତୁଥ ହୈବଵ ଉଚୀଦ।